Ule samaro rangi gudda hamtu qaaba. rangi tok dimtua. blue. guratia. grenia. yellow. rangole innin qab tanaa dub woanin woanini ule samaro darg mara gudda yani flower tok akan darga yani mmea ak flower tok akan darga ka rangi yelloa malinini gudetet rangi yellow tan baasa dib yede dub tan akan darga woanin ule samaro darg.